<hesitation> זייער ביליגע זאכן אין רעסטאראנטן, קודם כל א ביליגי זאך איז וואסער. ואסער קען קאסטן צוויי דאללער. <hesitation> אדערע טרונקען קענען אויך קאסטן ווייניג, די סאדע אדער אזעלכע מינע זאכן קענען אויך קאסטן ווייניג. <hesitation> סייד דישעס קענען קאסטן ווייניג, אפשר פרענטש פריס און די מינע זאכן.